Mba raha hafahafa koa ty application ty ka, iaho tsy mampiditsy anazy, tonga da tafiditsy anaty telefôninako ato avao i. Hum, kay zany application ahafahy mitahiry hafatsy sy manango tsiaro sady sary i toy. Hmm Hm aleo zany fa mety anamiko mihintsiny ity. hampesaiko ty rehefa ahy mandefa hafatsy reny sy sary da mba mitahiry ny sary sy ny hafatriko.